Hoagne voro koa zany, ny fahitako an'azy io, marobe manko karazane voro fa gn'itako hitovisandreo fosiny da gne feondreo mokognane misoisoiky igny, igny zany gn'ifampifandraisandreo angambany, zany hoe mifiopioky indreo da mifankafantatra hoe izanagny e namanay.